Ta ihó tá tá <hesitation> taja ihó yukú, nani chokó chokó lulu, choko kanó ki ta kitijan <hesitation> óvaxhini jakatioxhí ho'nre kuanti janrukuti jakachití'i té hu u un, atío iin ayii ya'an nayikeinti kanioti, tekonrukioti jakaxhiti niová chedetichí <hesitation> niveeti xhini inina ñe kañuti <hesitation> akuanti yukú emajaneti vixhi ho'nrea to davii te ho'nreja <hesitation> davii jan nixhedí, nitiveeti chí yuti ja ke yuti veeti kodajajaní ni yenti yukú jan a nrukuti dakaxhiti mahanjá oneti veeti kuan té ho'nreja <hesitation> etí chentió vadavii té yediti yeeti cuenta jabativi nriote te dukahio xhoko <hesitation> ñó ñoñoaxhivei'a, té <hesitation> vaxhiniti, chí tan xhiniti ho'nre vaxhi davii a kixhi davii té <hesitation> nakaditi ye'eti cuenta vakivi nriuté cuenta já <hesitation> a koti ina nria nria ta naniti ta diati di'a chivatí itaka datí chevania xhiti ñoo te yukan yitoti iin ti di'a ja tajanti yukú kaxhiti te jian kojan chitoti xhiti ño'ó.